Eno ni tu koshotunehe mi eno ni iya yimu koshotunehe ni eno kotunehe hi weno kizi togwo kobize ishotenehe dowuso iya shotunehe danu ome iya yimu atunehehi weno i iya shese mani bita ma piyominyo ojoji niyaya ipu kese mani igyolo shi enoni iya yimu mo eno ni gyo shi eno nye niya yotuneheni oya feno kizi tagwo da miyo ikweyi koni lgyoshi eno ni iya miyu ikweyi koni igyoshi eno ni iya miyu ikweyi iya geku kwikymani iya gbolayi igyoshi eno kizi togwo ikpiyehi ya gyoba ikpiye gyoba ita miyu biyo ipu ya gyoba ikpiye gyoba iya miyu biyo ipu kamiri oni ya ishini igyo miyu ya shotunehe iya manu mani ni geku mani Amima iyashotunehe enoye iya manu mani ni geku mani ami iya wageku dede ishini gyolo geku otunehehi na yohobo koza nye ni ya yani mama biyenehi nishabuyoni ami ya shabuwa eno ni gyo nyiso kpotuneha iya shotunehe dowuso iya mo owuso awo niyuni ikyeni mami isho neshi iya fonose? Otunehe ki ya yu ya kiri kedo kela mani iya fonose kwu ya folo otunehe yeyi gagye mami oji biri edo kotunehe mawa igyo shi ipu koleyi ni gyomo kposhun ikpiye ya mowuso ishotunehe dawo owuso ishotunehe dawo Biya noyu ipu kawinikolayi ikyemi ni aneno kizitogwo mani igyoshi obizinye iya shotumehe iya shotunehu ome eno kimiya eno kiziginyi igyo kitiyuma oda kobowuso eme ni ogyoshi anu mani ikiye gbogeye yo iya mani otuunehu hi yo ma dawa oshun bita ipu kni kolayi oji kishe mani no shubita mani ituyu kwutugye oda konya lo itiyu yawo oye hodalo oniki ma ano ni gyoshi wemo kotunehe hi iya shotunewe dowoso kamo oza ni oyumni oya neshi